<noise> لا أحب إن أنا أشتغل براتب عالي أحسن طبعاً، <hesitation> الراتب عندي أهم بكتير من الوظيفة نفسها يعني، ده هيفرق معايا إن أنا حتى بعد فترة <hesitation> لو حبيت مشتغلش تاني اللي هو هأرتاح.